Eneru, eneru, nutu-uu ye yoo ya a iyo miji, hace frio, te laa te ye ve <hesitation> ja'ni, fefreru, <hesitation> oka kii ja'ni, fefreru, eneru naá, <hesitation> marzu, eneru fefreru, marzu, abril, mayu, juniu, juliu, agosto, setiembre, kui'a miji ye yoo ya a, kikuita meenka ye jaja, <hesitation> te jue'e kaso kii tuku ja'ni, <hesitation> jue'e nde <noise> nde-nde eneru, te laa te najuiñi wa'a, asi es ye itu ña ni kua'a, xi ña ni no ni kii ye lavi, ni ndakayata ni, ye niño kuu luxinchi, kui'a ña ña-ñatu ni iyo ñatu niño kuu miji, na-na miji vijna, vijna xi sueter, chamarra, nda ni'noi ɨ́ɨ́n ɨ́ɨ́n-i, te ko nde ye ama xi, kuña'a niño kuunchi kuunchi ikuexi, xi niño ka'ndenchi meni ño, niño jɨ'ɨnchi ya'vi añuchi.